दूध के कई विकल्प हैं। जो गाय के दूध का स्थान ले सकते हैं। वहाँ विकल्प विकसित होते हैं, और अलग-अलग स्वाद पोषण होता है। और उपयोग कई भिन्न होता है। यह कुछ प्रमुख दूध निकाल के बारे में बताया गया है बादाम दूध हल्का मीठा नट चेहरा स्वाद बादाम दूध में प्रोटीन गे के दूध जितना नहीं होता है। लेकिन इसमें कम कैलोरी और मात्रा में विटामिन ई और स्वास्थ्य विषय होते हैं। ये लैक्टोज मुक्त होता है। गाय के दूध में उच्च मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। जबकि बादाम में यह कम होता है। लेकिन यह सहकारी विकल्प है। जो बहुत हल्का और पचाने में आसान होता है। सोया दूध हल्का मनसाल और थोड़ा उड़दीन जैसा होता है। सोया दूध थोड़ा गाय के दूध जैसा प्रोटीन प्रदान करता है। और कैल्शियम विटामिन डी और बी बारह से भी समृद्ध हो सकते हैं। यह लैक्टोज मुक्त और हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। सोया दूध में प्रोटीन की मात्रा गाय के दूध से अधिक होती है।